كنت هحب ان انا اشهد حدث خروج الانجليز من مصر <hesitation> سنة اتنين وخمسين <hesitation> لأن ده حدث عظيم جدا في تاريخ مصر <hesitation> فا كنت هحب ان انا اشهده وانا موجودة على أرض الواقع وكنت همنع الضباط الأحرار من ان هما يمسكوا الحكم لأن هما السبب في ان كل حاجة بايظة حاليا يعني في البلد.